annin amtan hoo woan minna faa woat jebisii, woan minna taa mii eed kitii faa, dekee bitaa bare sokoa faa deeke bitaa. sofaset faa <hesitation> sofaa sett faa ahey.